افضل بمركب يصلح للسكان لأن البيت على الشجر اني اعرف انو هو فد شي مراح يلزم نفسه و بالتأكيد هذا البيت راح يوقع ف عل اقل المركب اني اكدر اعيش بيه اذا جان قابل للسكن و احنا قادرين انو نسكن بيه.